Pos está polo craru i es bien cenzillu. Es porque las tus contestacionis sonin comu un cuchillu. Sedría d'agralecel que hueras muchu más abierta i te premitieras de razonal quandu palramus que pa essu semus razonablis. I, craru, en huendu tú assina, a ca vés se me quitan más las ganas de palral con tegu. Peru, assín i tó, agralecíu de qu'alo menus t'aigas echau cuenta!